كنت <noise> بركز علي الدراسة دراستي في المدرسة ودراستي في الجامعة يعني كنت أضيع الوقت علي أشياء مرة غير مهمة ، طبعا هذا أثر علي مستقبلي الأكاديمي ، لو كنت <noise> أثتسمرت بعض الوقت والجهد في التعليم ، كان- كان الحين في لامكان أفظل ،وكان ألحين في مستوي أرقي لكن الحمد لله.